सफलता पाईक् तहिन भाग्य फे होईक् पर्ता। मने हाँ मोर् भाग्य हे कहिके चुपाईल बैठ्लेसे फेन नाई मिल्ता सफलता। ओह्का संगे संगे हमके अपन हात पहुचा डुलाइक् पर्ता, काम करेक पर्ता उही अनुसारके तब जा के सफलता मिल्ता।